Au keiguai gegu tugamagi beiagoma mu maitoma gegu lagani fifti faiv ai bamaragasi. Bena au keiguai kekei atugamagitogoi tu au tu kamasi bara vei korana famili nuganai au tu mero guinegu be famili bese gitagauri narinariri kika dabarana moke iaunegana bara ribaia nai au tu veregauka na keiguai kea tamagai na gegabi virigiguto tu au tu vanugai bana tanu. Oba motu araka gegelagi gegelagitogoi mogeri mabarari saini gaburiai atanu to sena asi atanu maukato nai agenogoito vanuga gana nai au tu faundeisin logo <hesitation> atore ginikauato asetiato be goitu bono genogoi vanuga gana famili bono gitagaua bana gitagaua ge tamagai etato. Bena mai goro mai tano ma vamoka iaraga tavoga mabarari bono gitagauri tamagai na mogesina ikiraguto. Be tamagai na mai vevagavere torerosi fiulosi famili dogoro vanuga gitagauri tarima gabi rageri mogeri mabarari tamagai na kekei gegu kika mogeri mabarari evaga sikuli ginikauguto be initoma gatanuni nuganai atanuni nuganai tu mo tamagai na mo guruga mogeri mabarari toma gema taunani. Nai au toma tu tamagai atankiuani tanikiu tanikiu tanikiu asikeikeina nai tamagai tu keinai mo maguri taugena gegu estorito natugu, au tu mai gegu veiga gegu magurina au tu egabiguto tu levol tai ma etoreguto. Ovaga gabiuto tu atau guinenato korana gegu veiga gegu maguri <noise> bena mai toma nuganai tu gai tu mo tamagai gena veraunagi Nai initoma au advais na gai egorikaumato moga lorinai bena maitoma veiga magurina gai tu begabima levol tai betorema benamo tarimarima na gutuma na kika gigitamani gikiramani mai geri maguri tu geri maguri tu inigesi inigesi nogamo maigeri tu mero baregori o tau- guineri nogamo gemagurini getanuni. Bena au initoma vanugai gatanuni gai tu iaku verere na gegabimani korana gutuma gesi kika gaganiganini garigoni garageni gatanuni gutuma gesi kika gavekakoni gaiagoni gaiagomani korana gaukana gikiragiato ilailanai votuka bokana gatanu gauato be gau tu mo lealea karakara namo rakava magena asigana mabarana geri rakatoga geri lakalosi geri togakau gabuna gauka na moga gikiragiato be ainai aina kika geiagomani mabarari kika gaina mainai kika votuka bokanai getoga getogakauni kika mainai seguriri gaguriri kika gili gekokeni monai ro nanu faraka tari kika gegabini kika monai vauro kika ma gifiunagini geri iagoiago gaburi karama totoga gana iagoni kika mogeri kika vedanagiri kika geri gakiragi ginikauni kika mogeri gari geiagoni. Be gai gugitamani gai tu mogesina gatanuni gema maguri garori mabarari nugariai. Nai <noise> gema numa kika gugitaiani gai tu logo kastom levol nai kika gatanuni gema numa bokatago. Kara gaganini kara ganiuni aigesi gamagurini aigesi gatanuni tarimana gigita gigitafeifeimani gigita kaelage kaelagemani be motu kamasi be motu ema lakafoforini tauna kekei mogesina gana gana bedi ta o mogesina keagana torelosini gaganini Ema rakarosini lo gana kwarera bedi ta kekei mogesina kika gama niu vegogoni gema maguri garori mabarari nuganai nai gai tu mogesina gatanuni gamagurini gema maguri garori kavana kara. mabarari nuganai veiga namo veiveiri asi bitana gau veiga namori veiveiri asi tana gauveiga namori bita veirini mogeri gauveiri asi bita veirini nai tu veregauka gena namo tu nanu nogamogo be bubukau bubukauani bogibogi bebubukauani garogota bebubukauani lavilavi bebubukauani lavilavi bebubukauani bogi nuganai gena masemaseai bebubukauani o bogibogi otatagani otatagani mo tu gemu maigeri begema varagasini gemu maigeri begema bubutoreni e tamara veregauka tu ebogebogeni mogesina gita ta ta gera maguri garori mabarari nugariai oba tarima na gikiragianigoi tu numa tu boro kokia karagana. karagana mai dabara likinai mai nai goma veiato goro gwatogaia boga nuganai goro veia senagiau tu bukana kika gikiragiani ilailanai iesu veregauka <> gekiragiato mai tu gokokia inigesina go torea senagina pilato ikirato batorea maninai bena Mabarari tuburi kika monai kika gai gesi gatanuni monai kika bege barego barego monai kika garigoni garageni gagani fatafatani gagani kirokikirokini gave kakoni be mai manuri gururi gerageni kavana be gai kika to mogesina kika gamagurini gema tanu garori mabarari nuganai kekeina. Garo ta ta kika gemai kika noma eragagasini nai tum o veiga maguri baregori kika gagareva iagirini garaka iagirini gema maguri garori nuganai kekei nai veraunagi kekei maigesina evetoreni veiga namori kara namori kika taveirini o vamoko o mai mero keiri kika be gorikau gorikau kika ma geri mero kekeiri tagana vagaribari tagana vagaribari be gita bita tanu iagoni kika gita aigesi tanobara gena iago iago be iagoni nai mero kekeirina gita gera family bese dogoro vanuga kika bege gita gaurini iana bege naririni kam bege kirani rorinai kiroma maki sinakana